Ina loaʻa ka ʻōkeni ina kualapa ma na ʻaoʻao o ka mea ʻokoʻa ʻo ia no ka mea ʻaʻole paʻa kou kino a ʻaʻole ia mea he <Conterfeit> like me ka kālā a ua hana lākou e like me kela i hiki ke loaʻa ka meaa ʻokoʻa ma waena o na mea apau.